Ny fikafika fanaovana tonotonon-kena mety tsara dia: sasana tsara ny vy fanamboarana masikita fagnatonoana hena igny, dia atao lava be koa ny tahony hanatsofohana ny <hesitation> hena eny amin'ny kakazo a dia amin'izay tsy may ny tanana a, dia ny vy koa amin'izay tsy manaraka loton'ny vy igny amin'ny hena.